Ah nak buk etok pana tang igai niga igai aneng pana tangina manui niga xalapang vil singa asoso ok voneng xara tarai tang tang tang igalang xara tarai tang tangintol in tangina manmanux ega ta- ta tangitata ta manu a riga tarai tangina manui lavu or manui laxliax xaritang ina tatapai ina tang ta singa ga epatoxai malantana a nak etok pana tangina manui laxliaxah naxara axamus xara xalapang ngina a manui matan manui laxliax riga xalapang ina vonen gani gan tari in a egus xularig veka vogi tang singa tuman rig sogi tang singa xulari iha rik egus rig engus ah vonengani malantana rikbuk lasasangai ngina ngina manui paxin aneng e tangina manui laxliax xematan manui nak xus aneng pana ganina rorik wok singarik ah rik tat epuk ginang erik xakati tangina gaus ngina gaus laxliax erikima erikima wogi tang singa malantanarik rik- rik- rik- rik Rik rumai rumai tangina gaus ginang ginang tang singa gia purpurutung aroang xasi tang xulutina tang manuie xasi tapal siva inagi tang manui gi tuak lo no egi gi matuk gi matuk egi ingusini tang xatiut tara xamatan manui laxliax xamatan mana manui labu rig riga woki nois xaritang singa pana tang daxak ina ngiai saxaina ngiai malan tana manui malanatana tang mar ro tang tegaum ta kor tang balus tangina kain nois manuangeng nak pising hesitaion nami miga xalapangtana voneng rikbuk singa <hesitation> rik- rik tat ginang ngiai mangut erik ima lo tang sivang <hesitation> riga po tarai pana go ro ina rik- rik- rik- rik- rik lasingui karitang singa erik rik- rik- rik- rik me statina rik- rik tapani vorik lasinugi axuvulani tangina dacak ina ngiai ginang na gia xasi malantana tang tang ta gi matuk gi matuk egi tang tang tangina manui ngulina la nig matuk erik ingus lo no tara ta xamatan mana manui ta xematan againa manui. Malan naxara axamus kara xalapang tana voneng ri- riga vakaina wok siga xisang rik luma rik inang lo tang ngiai malan tana galau met voga lau togon pal mata xasxasani riginang erik pana xapalavui vo rik sagai sagai ginang ginang gia- gia- gia xasxasina rikgia ri gia gonaroi tang lana egi xasxasina rik tuak eriga matuk eri ingus tara xematan manui ata riga uneng xemation manui rik xep lo xavala vo malantana tang tang tang siat ini voneng kara kara kep kara kep dum vota xavala ga lau ga- ga malan tana ga- ga talapak sua ro ta pal siva xasxasina rik tarai pana xasxasani riga xep ega malantana galuma xisang rik- rik xep lo tang kono xamatan ngina manui erik cep alak inang na rik wil siva aro xasxasina rik- rik lamatuki tang xatiut erik voneng ga ro erik malan tana tara ta siva tari ata ina- ina rik malan tana tang singa vo ta siva tari ata inaina rik malan tana tang tagon xematan ngina manui malan tana voneng rikbuk ingus rik- rik xep malantana tang xalau naxara axamus xara xalapang tana xaiau gi Gi- gi- gi xep isau isau na gi ingus emuk gi rapugi emuk gia inang xematan manui riga riga ingus xatiut lo ta singa erik matai malantana rik matuk elaxlax xula tang xatiut inagi ingaga manas ingi gia sang manui egi paviax lo xamatan gan gima navexa nap paga aro ta pois tang sax saxai manui riga togon ngulanvo ah tang wek inarik gi- gi- gi paviaxah geveka nak veka paga aro panatang tang tang saxsaxai manui tang gan tari tang buka ina tang gan tang xatiut ga poiso kisang nek se xus aneng pana tang igai ga ima inakus aneng pana riga xalapang vila roga ro aisok aroi kari aisok kari tang singpa asoso tana malantana tang xaiau kara kalapang pana gise ropuk egipo inang. xamaatan manui nerik mas rik mas matuk erik erik erik matuk elaxlar xulina xok oh aneng ah gura malan tang tangina manui riga unengata na- na- na kalau ga lasinukiri riga ga ga tagon Ga togon nonolai ga lasinugi tarikas rik pasal usigi tang tang voneng tang sobuxan kain manui ga- ga- ga- ga inang ga malan tana ga pataxai ini xak tang manui ta nonolai votang tang tatapai tana ga pataxai ini xak tang manui ina gi- gi aisok in singa la gi wok singa vo ta lui tari ina- ina- ina rik riga ingus xatiut tar ariga veka riga veka etong na malantana tang tang ronolai vo ta somono kain ah tangintol tari ina gara rik minang xum gara lo xulatai ina siva riga vexa etong negi pasal lo tana xas ta manui ag gi pasal lo tana xas ah ngina manji laxliax riga takon tatapai tari xas ngina manui lavu ah aneng eso ga nak xus angeng pana ah tang malantana tang ngai ga igai pana tang la manui rik xalapang ina vili singa vo vili xaritang lui asoso? Gava nak se etok aneng nak se palasi malantana ta- ta xalapang naga to kon lo tang lo tang lo- lo- lo lo ta siva naga minang lono mak tarai tang tangintol ina tangina manui vonak xalapang pasal epux vonak xaul enak tarai xaul nak Pasal lo masut enak tarai malan tana ta ngina manui ata tangintol tari ga uneng rig riga riga riga vexa saxai lo xaritang nonolai vo tatapai rig voki xari tang singa riga riga pataxal malan naxara axamus nax etok naxara axamus xara lapagai ini xara malan tana naxara axamus xara xalapang ga- ga uneng xisang malan tana saxa tang ot ini nak- nak- nak etok pana ina- ina kara malan tana xara tara tapuxi tara tapuxi ta- ta tangintol intang manui e tari ina- ina voki xari tang lui vo xari tang singa gavexa gavexa etong axamus xematan manui riga pasal patagai xematan manui riga togori tarixas au ini rik aisokini tang tang singa ina rik malantana xarapo xalapang tang singa ta siva tari ina lamatuk xatiut malan tana rik lasasangai ina tang manui paxin rik- rik- rik xematan ngina manui paxin rigima ina malan tana rik Na kalau ga po tapani rik uneng a- a- a au rik lasosangai riga inang tru lo tang singa giro